ikëtsëw tele loxna uyelo ukëtsëwu sob inima kabl x̱itsu o si no antena sob axta gik yu sia par xkinc̲h̲a señal diꞌl zob guꞌn nc̲h̲oꞌb, diꞌl zob antena guꞌn nc̲h̲oꞌb, gunu xka xdeꞌdná gilxkab xka xiendná xka nak tele señal chenu kibma dele naku diꞌl gia nak sdzënu xkisa, kon mesa xkasa sdzënu.